<noise> Ny <hesitation> fomba ifandraisan'ny <hesitation> samby vôrogno: vôrogno matetiky mifandray fitadiavagna ahanigny, <noise> ary ndraikindraiky koa mifandray zahay-reo rehaifa andaiha hohandry regny.